جاپان چُھ اکھ کنفارمسٹ معاشرٕ یتہٕ ہم آہنگی، باہمی احترام تہٕ گروپ اتفاق رائے ہنٛز قدر چِھ یوان کرنہٕ۔ باقی اقدار ییتھ کیٛن زن اجتماعیت، محنت تہٕ تنازعہٕ سۭتۍ بچن چِھ دراصل سمأجی ہم آہنگی ہنٛز ضرورتک نتیجہٕ۔ جاپانی مذہبُک تہٕ چُھ عام جاپانی اقدارس پیٹھ اثر و رسوخ۔